Nche tejna lud xania re ngud ta ngud tani' ndieba' nchamen nakta nzoy ni' nzoy na jwue'ja nazija ndya' <hesitation> xenaka este <hesitation> mmmm- nak limona', limuna jwa'na nakina porke ley nchamen ncholo ncholo jwa'n ta- ta nchamen re- re cald nchamen xenak kald ngida kald ngona jwa'na nakin limunza oo jwi'na este yex plandna oo tyoxkua nit nalna oo jwa'na jwa'n nak chan linuma, mbay tata ntak ndraxa nuga ndrax jwa'na tyoxkua nit nal na jwa'men ndrax na jwa'na ngud ngud xlyeza mbay thi ngud taja ndyena per nazon toza re ngud re nzo wana nak ngud tiba', ze tiempa ta- ta ndioyba na ndekuanmen po ndoy na gabmena jwa'mena jwa'na nawue toz ndye za nryotoz lozoney nawue toztir ndiey, mas lipa naga- ne nchaba porke lo- lo- lo ta ndayba wan ta ndayba yiz ndoy pues ndiey nchada las yamen jwa'na nyaga nchou lad yamen nchan lad yamen ndobmen men xeka gabmen chop zona nchamen jwa'na nat mbeja chan ngud niba'.